Дар Малайзия обу ҳаво тропикӣ ва ҳамеша гарм аст. Ҳарорати миёна тақрибан аз бисту панҷ то сӣ дараҷа аст дар тамоми сол. Намнокии ҳаво баланд аст, ва боронҳои шадид қариб ҳар рӯз ба амал меоянд, махсусан дар фасли муссон.